Elektr supurgi bu pol yoki gilamdagi chang va kirlarni so'rib oladigan qurilma xisoblanadi. U havo oqimini yaratadi va shu orqali kichik zarrachalarni ichiga tortib oladi, shu tariqa u tozalikni ta'minlaydi.